<noise> Miovaova gn toetr'androndreo agny. Gn fa magnora tsy da magnora lôtsy. <noise> Gn mafana tsy da mafana loatsy lafa lohatao. Lafa fahavaratsy tsy da manitsy lôtsy <noise> manao <noise> akory. <noise>